mallanini daddo akfuransi yaani ak tuaristi achisun deket won dursa won anitho yaanii woya tinti pangedavisa kinki pangeda id tinti kaskayedda pesa kutosha fudedde ijeman ili an ach hinsumbukkin dub won an tamisho ta an kasabon aminnen lilla muhimua won ak jaketifudedda yaani jaketin man yennan achinsun laft hinkabbanoti kabbanan ufirra dorgaa dub won dibinnen kitaba koban ak close shuzi kanan ijema